Ansaana mobͻtͻ hɛn anaa kwekuanankor a obi etwuw no da no mibedzi nkan ahwɛ hɛn no anaa kwekuananko no ne engine a ͻda mu. Mobͻhwɛ iyi osiandɛ ͻwͻ dɛ mehwɛ na muhu sɛ engine no yɛ papa a ͻbͻboa ma kaar no akyɛr ma menya me sika no ho mfaso anaa dɛ morotͻ kaar no na matow akyen kɛkɛ. Afei, mɛsan ahwɛ kaar no no mu mbrɛ osi ma ͻtse nna kaar no ho so mbrɛ osi ma ͻtse ansaana matͻ.